أفضل أن تكون لدي القدرة على علاج أي مرض. لأن بهذا الشكل، أقدر أساعد الناس وأخفف من معاناتهم، وأساهم في تحسين جودة حياتهم. القدرة على علاج الأمراض بتكون نعمة كبيرة للبشرية، وبتساعد في بناء مجتمع صحي وسعيد.